Ah! Amba, ͻwo so gyaa dɛ erehaw m'adwen no. Memmpɛ dɛm adze no. Ebɛyɛ ara na mo bo efuw wo, memmpɛ koraa. Maka akyerɛ wo dɛ edwuma yi a mahyɛ ase yi, sɛ mennwie no ndɛ na mammfa annkͻ Nyame pɛ a ͻkyena a, sika yɛdze bedzidzi koraa mpo, ͻbɛyɛ dzen ama hɛn. Ntsi agor bi wͻ hͻ a menndzi. Yɛwͻ mber a yɛdze dzi agor na yɛwͻ mber a yɛre - yɛdze yɛ edwuma. Mereyɛ edwuma, maka akyerɛ wo dɛ nya abotar, muwie a yebedzi agor. Hwɛ yie na memmpɛ dza ereyɛ no. M'enyiwa aber na merekasa akyerɛ wo no.